A awen ga bade awen ga bade atə ben gawa, baden kotu ma awen kwaya əmdan əlhaga ma atəmanko ben əmdan tagago də kalan. Amma awen ɗaramcho bembe əmdan akota ma awenno atəmanko amek taman benbe tlartam ɗano, akchi manko gaden kotagadu ma awen. gaɗau nanka duwon əndan alhu ga bade ma awen kwaya sai əndan asgwegi əmdək dəman be əmdau jlamadu aweu de ameri, awen ka kukon, awen araso, awen agzarən, angədan iri karek femduna tala, amma dede tena daraken da kati awenno əmdaawey da kati dakka. Awennotiya da kati bembe əmdan na poktədu kalanyau, amma iskur ijijikin əmdan kotu awenno akotaŋ amek damən. amen dəno wata leaves akchi man awen, to tena da kati awen gabadai kukon emsuno da kata bek dayimau a baderi, awe kukon atuskuno duno kak gumsikenakwain koro atu dagaka uskən badayatin duno əskunagawen komtə askənaga kəlapiyak bembe. Gusgo əskuna kəlapiyan atəgaku awei kukon baden jlamaga awe kukon əmdau waskagachi de ətlgwanen. sai guba etlgwanuna a badari etlgwanu atu manko gapbidi vanakon cona gabbidi tuna vanakoco bemba ma əmdau runu na hudawua gabbiditiyauman atu manko mapompono kotu manko ma kakci ma a kalwan, to atuye atu ejlagwan ejlagwanu akci mako bembeni dumaga awaiwu gudkwu pauwa awen duno to keguma aa a aweyyupauwa yauman daci bamco bebe guncu gadgwi yaba, emdau etlatikci yau caman arapua arapuda arapu yau man emda da pikci eduwi arbasanin a zu kwaya emdoye emda dapici citan azukwaya emdan da pikcidesan karan awen de riketta emda pi bembe akunu nam emdau jlamina vanakau rapudu rapadu rapaduna emdan datlatici dikha na da tuzay aminun emduno gadan ejlagwanu namdak da ciciti gadak vanakon em ko jijimik ko emdidgam amma rapudak awen di bebe rapapuduno emdau emcu ta mirik rapuda dafki gaku kak vunakau nam emdau da ciciti da tuza awen duno cicitau yau man daci yiman bembe emdau cicitu awenyun a emamso tu nono daci se emdan dakzidiyaka koro dak dak da takera mari rapidari sae aci jla rammana emdau taktai kukon co dakbudau da duduwa kukau emdanna watwuda emdani daktatai avunin

əmda jlamaga ɗen kabiyon lutta. koro akwai awen ədən kotəchi dagurəɓan əmdau jlamagaji ɗek vanakon, gari. Awen da kədi azann a baderi. zmdau jlama gaji dek changan, masamane, kabəkən, mazaman, əgbanchan irik vena kom duno kargo, kargo, Ʒmda ja rapədəmna əmdan dali sasau, dadi silau daji jijimau talla jlayan əmdan jlamaga daggraɓan neram gada achi ɗe jijiman bugzamka əmdan jlamaga dəgrabən neram. Sa əmdau da sasau tallana əmdaueta rapəɗachi da ɗahwichi avənən na da murtukuchi da murtuka chi akunu guɗkwa na dachi dade chi, atəmanko kalan askustəkrəm. kalan da kədachi nabe. achiman dagurabən, əmdau nachi na da pi əmdi. zmdau tagachi ənno, achiyen kala achiyau aweu, biya gamɗa biya gəmɗa sasan lutta, to əndono təna melagə dəre.